Ceede e wawaay soda koɗume, wala ko ceede wawaata soda banda wakkati, ceede e soda jaamu, e soda kodume kon ngiɗɗa wala ko ceede wawaata soda e duniyaaru ndu.